ia, zah koa amin'jay zah zen̈y koa fa voarangotro hely na koa fa misy bay ely in̈y fan̈anaovako izy ambela eo fo zen̈y izy sasan̈a tsara. Avô tsy rokorokotin̈y feky zay fa ambela maiky.